Herhalde buna yanıtım, baklava olmalı, bir yığın çeşidi var, hepsini seviyorum. Aslında bütün tatlıları seviyorum, çünkü şekerim var yiyemiyorum, yoksa bir oturuşta bir kilo yerim.

Bana göre özel ve paralı okullar olmamalı. Fırsat eşitliğini bozuyor, öncelikle. Eee, özel ve paralı okullarda altyapı daha iyi olabilir, ama aslında bütün okullar devlet tarafından finanse edilmeli, aynı sağlık gibi, ve bütün okullar eşit yüksek kalitede olmalı, çünkü eğitim en önemli şeyimiz.

"Temiz su kaynaklarının tükenmesinin bir çok nedeni var ama, iki temel neden var. Bunlardan ilki nüfusun artması. <hesitation> Nüfus arttıkça, ihtiyaç artıyor tabii suya, tabi ki <hesitation> bu da işte ülkelerin ve ekonomilerin büyümesi için ""daha çok çoğalın"", ""daha çok insan olsun"" gibi kapitalist <hesitation> düşünce yapısının getirdiği bişey. İkincisi ise, temizlemiyoruz, yani kul- çok fazla kullanıyoruz, tüketime yönelik bir ekonomimiz var ve gene ekonomik nedenlerle, atıklarımızla temiz su kaynaklarımızı da kirletiyoruz ve kısır bir döngüye giriyoruz."

Vallaha önce, atom mühendisi olmak isterdim. Benim çocukluğumda atom araştırmaları çok gündemdeydi. Hemen arkasından ee, aya gidiş söz konusu oldu ee, 1969'da, eee ve ben tabi astronot olmak istedim, ee bu kadar yıl sonra tabii bu hayeller değişti, öyle, geçmişte kalan güzel anılar haline geldi.

Ortalama bir günümde, sürekli bilgisayar başındayım, yani günde böyle 12, 16 saat falan, ee, sürekli bir şeyler üretiyorum, bir şeyler öğreniyorum. Ee, tabii normal sosyal yaşam da var, ama gün geçtikçe azalıyor bu, daha çok eve kapalı yaşamayı tercih ediyorum. Özellikle ee, zaman daha hızlı geçiyor gibi geliyor bana yaş ilerledikçe.

Valla çok fazla <hesitation> bilimkurgu ve fantastik kitap ve film okudum, izledim. <hesitation> Bunlarda genellikle kötü adamların <hesitation> istediği birşey var; <hesitation> bütün güçlere sahip olmak! İşte onu isterdim. Çünkü bu dünya eğer o bütün dünlere- <hesitation> bütün güçlere sahip olmazsam düzelebilecek birşey değil. Hepsi bende olursa bu dünyayı düzeltebilirim.

Yaşamımın değişik dönemlerinde, değişik insanlardan, değişik görüşlerden etkilendim. Ee, ne bileyim, bir dönem Buda'dan etkilendim, yani Budizm'le ilgilendiğim zaman. Ee, bir dönem Mahatma Gandhi önemliydi. Bir dönem Nelson Mandela önemliydi, Einstein hep önemliydi. Ee, hep var olanın dışına çıkan, ee, anarşist kafada bir şeyleri değiştirmeye çalışan insanlar bana ilham verdi. Ee, en çok da Karl Marx tabii ki.

Kameraların sürekli bizi izliyor olması kadar kötü bir şey yok. Ya güya güvenlikmiş, şuymuş buymuş, ya size ne benim nerde ne yaptığımdan! <hesitation> Bi- Bi şehirden diğerine gidiyorum, elli yerde kayıt altına alınıyorum. Tam bir polis devleti ve bu sadece bizim ülkemize ait değil, bütün dünyada geçerli. Güvenlik gerekçesi benim özel yaşamıma bu şekilde saldırı yapılması- nı açıklayamaz. Reddediyorum!

Ben sabahları genelde uyurum çünkü geceleri çalışırım. Uyandıktan sonra da... en az iki, ve hatta bazı günlerde dört tane kahvede- kahve içmeden de kendime gelemeeem. Yani, enerjik olmamı sağlayacak tek şey, kahve benim için.